do titinda winiko i mukok na perok musala

ŋutuu kulo ko kenda yi jur ni a ŋutuuulo si'dani' ko taliŋ

ŋutú lobot kuló 'bulanebulá pujá na gurusuté na ŋarakini medé

sondu na ŋutu i pirit na wini

'deti nagon nan nyanyar parik na nan derja lepeŋ ko köyimöt 'bakan na welet

yi bgoŋ 'baka na kimaŋ na waya

'de'ya na gurusu i kiko lo kobuŋöt lo a na'but nyena tinda do yi logu na marate di wulek

a tikinda ŋutu tolomerikan ko ŋutu i kiden

'bogaá na dilyo a nyen dó déiri koro'yo nyin kuló

rijö ma könisi' a tikindi' ŋutulu yi kenda

tinda na ŋutu na koŋon ko denda

ŋutu na pele na suluja i diŋit nagoŋ lepeŋ momokani pele na lakadi i yuŋundö na lepeŋ

tiki nan 'de'ya gurus kuwr kune kadi

kenda na a tikinda nan koŋon a ko kitayesi naŋ nan totokita

ŋutu kulo ko kenda i bgoke ni ko kulo bgoŋ ko denesi nagon na'but i 'deba na se ko na jur

nan wörö perok liŋ i tema

kenda na a ŋarakinda parik yi ŋo' nabgoŋ bge sukuluwöt jibitaliyat a 'dukö nye na ŋarakindi ŋutuu kulo

tikinda na töyili yi kulyeet lo ŋun kode' yi kwasesi' a ko kwaddu na kiyasasirik yi tikinda na do na puet

ŋwajik nawate kune bgoŋ ko kitaesi' jore nye gboŋ a rukökini koko i kenda lakini tiyanan nye na rukökini koko i kenda jöjö

yesu na ludeeki'

do weweja lalaju na kenisi koluk i mukök na perok musala

a na'but naŋ ti ŋojik nawate kune ti kekenda

ŋutú na weweja tu i jibitali i mukak na yapani musalá

tomorundá ŋutú i pirit na geleŋ

ko pioŋ 'ban könuk i mugun do toyiŋga 'börik mugun net na sosokan

nan nyesu kinyo daŋin murek i lor

jonda reto ka'de ka'de yi mugunya

Kenda na a na'but 'yena tinda ŋutuú kuló gboŋ ko kurundä na kulya na 'but kó narok

tikinda ŋutu' koŋon a ŋutu' kitani kitani

ŋutuu kulo ko kenda gboŋ ko denesi na'but ŋariyeesi' na'but

ŋutu weweja ŋarakinda ko yeiyesi kode kunyaresi anyen koko yitö bot i sukulu

kenda na tikinda do do jojo ŋarakinda na 'barik ŋojik köluk keekenda a na'but yeyesu lo'bit

kuwö i diŋitan liŋ

kiko loŋ ma do tengiri sa'yu na mugun nenut do 'dumunda bongo nagon do tikinda i pioŋ a do tindi konu i mugun ni anyen tolikunda i na sa'yu

ŋutu' lo weweja jujumbu na mede ko kiŋajin kulo a yenga puwök wot 'budak kode' ko ke' kurundö

kenda na ŋaju kuwe na ŋutu a tindi do i konda ŋo do ŋarakinda na 'börik

sukuluwöt kune tukökindö loŋiyo di ti ŋojik kulo yiti' sukulu anyen kekenda

ŋo lo wora ŋo lo wöriet lo ropa ku'dik lo a piki piki

ŋo na tinda do gboŋ ko lyöŋön na ŋo togeleŋ na do yiŋga di ŋiro let lo pasi'kase yi sukulu a do gbe ko lyöŋön

piyoŋ nagon a ko tokela kune jonda kuru se na tikinda a do mokani' ayan

nan tikinda ŋiro lo kotem perok liŋ temba yi yapa

lepeŋ a tukuruki' 'busan na kenda diŋitan kune liŋ

mindö ti do woroni i jibitalia temba i yapa

do rerengu kinyötöt lo anyen gboŋ 'bakan na kisum do mumuk lepeŋ lo 'bura do nyesu pape

ƙöju na ŋojik kulo a ruköki yi kenda lakini tinana ŋojik kulo tiyana ŋojik kulo ruruköki yi kenda ajejo

nan nyanyar yolo rino ti kenisa parik